Hɨɗgɨnə a gwaɗəmɨmə a kɨrə boye. Boyen taɗa nggɨ pat muwə nda maɗchi amma səə dəə a rengə hɨchi ma murən ka ɨnzɨkɨn kabnu boitɨtə gachi. A rengə shinən nə kam. Amma kabun ryangamɨn, nyangamɨn ryanga nzə murən səə dəə ka nzɨchi madɨkɨn kabu boɨdɨɗə gachi. To mu nji boye nda kɨrəngən? A mɨmonə boye, hɨchi nɨn ka haa unanga nzə murən hoɗə bakɨn hɨcha dzɨ alya nzɨchi madɨkɨn ka ndɨɗa ha ko ka ndɨɗa wura ko ka ndɨɗa vɨrachi, ko wa hagi kaɓwa kaɓwa hiya nggɨrya madɨkɨn. Hunəa shi nzan ndatə, hɨchi nji boye. Hiya una mu? Hiya una hoɗə bagu, hɨnyi tsu hɨnya una hoɗə bagəkin, hunəa lɨɓa dɨ hunəa dzɨ nzan. Hɨchi nji mu? Hɨchi nji boye. Mama hɨchin nə nzə murə hɨcha dzɨ nihya nzɨchi madɨkɨn hɨcha kɨryatɨtən nə kam, ta mɨ dəə sən sən ryangachi ka ɨnzɨkɨnən nə kam. Ya nggwa a rengəmə, munɨn shinə nə'ə də'ə ryangachi ka nzɨ madɨkɨn kabuu bwayakin? Sə hiɗou nəə də'ə ryangachi kabuv boitɨrə gachi, mɨ də'ə hɨcha rengə, ɨnzɨnɨnə kam iwo nji baningətə, dɨma shadɨnyi? Iwonji bakɨn, iwo nji mukɨn iwo nji ɓari mukɨn iwo nji ɓari bakɨn? Yam nji hangkalangəkin? Yam nji mba nzakəkin nda ɓarin? Rengɨ nzə murə səə nəə tsumɨngɨcha rengə, yam nji nzachi bakɨn nda nzachi mukɨn ka hoɗə boyen, ka ndəngəkin hoɗə boye? Hɨkin maa, hɨkin mɨ una bagəkin, nɨkin mɨ una mogəkin nɨkin mɨ shi nzan ka hoɗə boyengəkin. Hɨkin mɨ gə nɗəngəkini hoɗə, mɨ ɗə'ə hiya mɨnə rengə nəə. Yam nzakəkin, sən ɓarənvu. sən hachi fahimtɨkɨn a gəka lyawachigəkinuu? Kɨl duguka ɓarə, kɨ putəchi ka ɓarəu? Aku sən nzakɨn jam? Sən fahimtə sawa? Mu nji sawatə wayin hɨchi nii hɨnyi nda murəngətə? Hɨchi nda madɨkɨn, hɨkin nji sawau yami nəkam hɨkin ka heɓtə nzakəkin nuu? Aku sən ɓarən adigən? To ryangapagɨ nzə murən nəə. Ndama səə nahaya i mukɨn nda bakin ka gəkɨn, mɨ nza dolə shigɨ ɨnzɨkɨtəa ganuu gagu dɨnoɗə. Hɨmə mɨ rə mbawa? Hɨmə mɨrə gbək. Dzɨmə ka sə mwa kɨnkin. Dolə ryanga pagɨye yam nji nzakətə nda ujigəkin uji mokɨn? I wo nji uji mogingətə wayi? Nzəgəkin nzə murə adagətə nzɨchi madɨchi, hammagətə nzə murə, i nəə pat, uji mogingətə nii. Ryangapagɨye yam nji nzakətə ndakin? Hii nzə murə, hɨməm mɨ rə mbawa? Hɨməm mɨ rə mɨɗtəng. Dzəmə ka nggɨ twaɗkɨn. Ka nggɨ fwaɗkɨn, dolə naha pagiyə sən liwakɨn nda ɨnzɨkpe ku? Hɨnyi ɨnzɨkɨe huɗaa bwayakɨn kam.

Hiya mɨnə nahapa səə zɨɗuuga ka nzə madɨkɨn ndama ndɨɗa mɨndə hɨcha monuu, huɗgɨnə nzɨchi madɨkɨn nggɨ gɨr gɨr kɨn. Ndɨɗa mɨ ndə tsu nggɨ emchi. Ndɨɗa mɨndə hɨcha monuu huɗgɨnə madɨchi guskəchi ammo manya nza em. Ndɨɗa mɨndə hɨcha monə huɗgɨnə wa madɨchi nəə nda shikɨn ndagətə ko dum njiinyi ko em ko yam njninyi. Amma hii nzə murən hii mɨ tsama səə huɗaa, səə aɓwandɨvəgu. Mɨ dəə hiya kangan hiya ryangapa nəə tsu. Andaa nggɨrya madɨkɨn kɨe shaaunə ka mbəzkɨn kii fa belɗmmɨ. Mu tə nji belɗuwi tə wayi? Nəə a hii mɨ shi hiya faɓwandɨvəgi mɨ ban, a hii mɨ shi hangkaligu mɨ ban, nəə ko hii mɨ nahatə ko nii ka ha lənə hii ta mankɨn huɗgɨye nzakɨn dɨwoɗə. Sai hiya nahapa nəə tsu. Banda nəə tsuu ngɨ mɨskaata nii nahapamə. Nggɨ fwafwaaɗakɨnnə kam, mɨ dəə hiya nahapa iwo nji ndəwogingətə? Mutə nji ndəwogi tə wayi. Amɨ monə ndəwogi, ɓariye nzany ndangətə uji madiye nzanyi nɗangətə, uji moriye nzinyi ka nzakɨn ndangətə. Mɨ də'ə hiya nahada yam nji hamkakgəkin? Yam nji gwaɗakɨn? Ndɨɗangən shi kalagakin? Ka wurangəkin mu njiikin ka gəkɨn? Mɨ dəə hiya nahapa wuran, ndama wuran baa wura ɓarin ferə ferə, shiye ga ɓarin ka wurangəkin ferə ferə. Hɨchi mi mwanamɨn mɨ də'ə hiya nahapa iwo nii nzanyi ndakin, i wonii nji wurangəkin? Ndama hɨnyi kam kabuu tuɗɗii hɨnyi mɨ tsama vurangətə mɨ be monkɨn hiye gakinka ndəngəkin wura, nda ndəunə wura, ka dzɨkɨn, mbagɨya nzakɨn ndangətə. Mɨ də'ən nə kam hiya nahapa iwo nji ndəwogingətə ndama hɨkin nii nda vətə shi <hesitation> shawara. Nji hoɗəngəkin shaa monətə, murəngu nəə njiye ɨmwasanənkɨn fa tɨchi dɨ zɨɗuu. Ah ah, murəngu hɨkin vətəga shawaran. Mbawa rimə hɨkin vətəga shawara. Mba'wa rimə? Hɨmə mɨ mɨskaata. Dzəmə ka nggɨ taambiɗəkɨn. Mu nji nggɨ taambiɗəkin? Mɨ də'ə hɨya ryanyapa ayam njinyi ka kɨtsə shigətə. Hɨnyi murkɨnə huɗaa boikɨn, mbagɨnya kɨtsə shigətəu? Ndama ahii, ahii mɨ dɨmya'a ka vinə nzakɨn nəə mwana wura omin parlowo a hii mɨ dɨmya'a gatə yamjaagaa vinə nzakɨnə? Shigɨya ja'a shin pya ka ha nzankɨnku? Shigɨya ja'a shi inzən pya ka ha nzankɨnku? Shigɨya ja'a mbii mɨ hɨjan, ɓerin ka zɨnən ku? Aku cham njinyi, hɨnyi ka kɨtsa shin hɨnyi ka kɨtsa kɨrəgətə, hɨnyi ka kɨtsa vinə nzakɨn? Mannə achi vinə nzakɨn tɨchi gɨ ka nzakɨn cham, yam nza vinə sɨkənkɨn, vinə bəkɨn? Taɗa diga ka vinə heɓtaa mu nii nji a vinə bəkɨn? Nə'ə maa sə nahapachi nii. Cha yam njinyi ka kɨrə shigətə? Taɗa tɨ chaməkɨn, taɗa tɨ mba gwaɗə wuran, wura kodəkin, taɗa tɨmba gwaɗə wura nasarin, Taɗa ti mba gwaɗə hausarən. Taɗa tɨ mba gwaɗə wura omin, taɗa tɨ mba gwaɗə wura ɨfwahin umuh. Hiya nahapa, hɨnyi kɨe kam, sən chaməkɨnu? Sən kɨtsa shigətəu? Sən kɨtsa, hannuu? Mbagɨya boye, achitii waa nenyi nəə, mbagiya boye, mbagɨya shikɨn ndɨɗangən fətə hɨya shi ja'a komu nda ko mu, nɨngga'a ɓwakɨvən nda pwa'i ɨnzən tii mba ko nggosə shi ɓwa. Mɨ də'ə hiya nahapa nə'ə, hɨchi masa sə rengchi nii. Hɨmə mɨ rə mbawan nə? Hɨmə mɨ rə taambiɗə. Dzəmə ka nggɨ punkɨn. Nggɨ puukɨ'e hiya rengə hɨnyi ki'e kam, sən səə nda ɓarin, ko kuma ɓariinəa monə ka tan, ndɨɗangəkin ɓari a hii mɨ je'e ndakin sən hachi sa'a. Yam ga hebtaa tə'ə? Ndɨɗangəkin ɓari ka monkɨn a hii mi nəhə sheɗigətə mu nji shiɗətə wayi ahii mɨ nəhə sheɗigətə ka cheɗigətə heɓtaa murkie tɨnyi mba nzachi cham, murki'e sai hɨnya kɨryau hachi sa'a, murki'e sai hɨnya ganuu kaza, amma tɨn tsaman yami nji ndəunə? Yam nji shi bavɨrachi? Yam nji ndəunə wura ka barkɨn? Yam nji ndəaunə ɗabiya? Mɨ də'ə hii hiya nahapa ka ndəunə, yam njichi ka nzakɨn? Naa, wa mɨniamə ka zamunuwo nasaran. Mu nii dəə hɨmɨna ryangapa ka zamanuwo nasasran? Nə'ənna kam ta hɨmə mɨ gwaɗə nggɨ nzakɨn səgən ka hanə dɨga hanə. Maka nasaran nə kam, hɨcha monuu madɨkɨn achi hii mɨ nahan haleunə mɨ dzuu ndatə mbigɨya nggɨryakɨn. Hɨɗou ka nggɨ nasaran.